באלניסבה ל ת’נז’ים דיאל אלכוטוב, נقدر, נושוף עלא חסאב קול כותוב, ו נדרולם אלת’סניף דיאלהם, קול כותוב נג’מעום בוחדום פ וחד אלמכתבה, והד’יק אלשעה נقدر נדירום קול סנאף נדרולם עונוואן מן אלתע’ריף ללוג’ה אלאבג’דיה, הדי היא אהסן ת’סניף יقدרו ידירו וואחד.